Ntenu na kuee in ta´ayo ku keeyo in ja konixi, ja ku’un alcohol in, in este na in ja nayo nuu na kueeyo mayo nava ko ja tuva´a jii ntao skaasu yua.